<noise> Manao Lafarine; da i Lafarine igny asia rano tsikidikidy; da <noise> asia tsikidikidy avao koa gny <noise> gny Lafarine hanamboara gny patin'ny Pizza. <noise> Vita izay da <noise> hosehy, <noise> hosehy mba ho fisaky. <noise> Lafa fisapisaky igny i da apetraky soa amin'izay; da vita izay da <noise> fa vita nahandro aby <noise> gny raha atao agnaminy eo: gny fromage fa eo, <noise> fa eo ñy hena, <noise> fa eo ñy votabia. Vita izay da atao añaty lafôro; <noise> da fa vita faritsy mialohan'izay moa gny hoe: <noise> "atao ho an'olo dimy toy na ho an'olo eny <noise> "Da atao anaty lafôro da lafa masaky amin'izay da alay agnaty lafôro ao da hany. <noise>